أحب الأفراد اللي يكونون صادقين، طيبين، وعندهم روح التعاون. بعد، أحب اللي عندهم حس المرح ويحبون الطناز من غير تكلف ويقدرون يخلون الجو مريح وممتع في نفس الوقت.